Preferisci sentî a muxica di anni '60, '70 ò quella clascica, perché quella di anni '80 pròpio a no m'é mai piaxua, con quella batteria elettrica, quello sound che o sa de plastica. Aloa fiña megio quella da giornâ de ancheu.